Mi huwan kude sedda je burai sembe am. mi huwata ko buri sembe am ngam torran bandu am warta mi diggi mi somi.